Olokkoloq messuq e ri laleng enni iyana ritu dikoq-dikoq apaq iye mettopa naessuq nakko e mappammula labu matanna esso e <hesitation> na reqweq nakko loqni mompeq matanna esso e iyero najama iyana ritu lokka i sappaq anre-kanre <hesitation> misalna pao utti iyana ro napuji nanre nennipa naulle apaq deq nullle mita tajang